tveggja ára stúlku klemmdist illa á milli arma á læknabekk á Læknavaktinni í Reykjavík í gær stúlkan slapp með mar og skrámur en faðir hennar hélt að hún væri að deyja erlendur ferðamaður er mikið slasaður eftir fall við Skjálfandafljót í dag maðurinn beið björgunar í sjötíu og fimm mínútur og var blautur og kaldur þegar komið var að honum enn er fólk á lífi í rústum húsa í borginni í Indónesíu eftir miklar hamfarir þar á föstudag og illa gengur að koma því til bjargar á níunda hundrað eru látnir gætu verið helsta ástæðan fyrir kulnun í starfi segir danskur stjórnunarráðgjafi hægt sé að rekja fleiri dauðsföll til kulnunar í starfi en umferðarslysa í Danmörku

fatnaðurinn er kominn aftur eftir þrjátíu ára hlé hönnuðurinn vonast til þess að fötin verði jafnvinsæl og þau voru á Íslandi á níunda áratugnum þegar þau seldust í

gott kvöld tveggja ára gömul stúlka var hætt komin í gær þegar hún festist á milli arma á læknabekk sem þrýstust stöðugt að höfði hennar faðir hennar segir að læknirinn hafi ekki kunnað að stöðva bekkinn Albert Símonarson og Inga Hrönn Kristjánsdóttir fóru með börnin sín þrjú í hefðbundna læknisskoðun í gær enda höfðu þau öll verið eitthvað lasin þau fóru á Læknavaktina við Háaleitisbraut þar sem börnin voru öll skoðuð undir lok skoðunarinnar þegar þau voru enn inni á stóð hin tveggja ára gamla heiðbjört Halla við hlið föður síns

hún kippir sér frá mér ég beygi mig strax eftir henni til að taka hana upp en ég

allt að hreyfast þetta er að þrýstast að höfði hennar ég sting höndunum á milli og reyni að spenna og þetta er ekki að hætta þannig að ég fer að hrópa

gerast hvað er að gerast og konan mín stekkur til

hann er ekki að stoppa bekkurinn þetta er bekkurinn þar sem óhappið varð heiðbjört Halla lagðist ofan á þessa stöng sem lyftir bekknum og um leið stakk hún höfðinu hér á milli ég hélt án gríns að ég væri að fara að missa dóttur mína þarna hún væri annaðhvort

kafna væri að fara að kremjast þarna beint fyrir framan mig Albert segir að þau hafi reynt allt til þess að stöðva bekkinn við fer að labba í kringum okkur

ég kann ekki á bekkinn ég kann ekki á bekkinn segir hann og ég er farinn að öskra úr mér lungun slökkvið á bekknum slökkvið á bekknum og konan mín líka tekur hann úr sambandi við það hættir mótorinn að þrýsta en samt er enn þá þrýstingur á henni en ég næ þá með miklu erfiði að

spenna bekkinn

næ að taka hana upp og það fossar blóð úr munninum á henni en hún byrjar strax að gráta þannig að hún virtist ekki hafa misst meðvitund eða neitt þannig læknirinn skoðaði Heiðbjörtu Höllu um leið og sendi hana svo beint niður á Barnaspítalann þar sem hún fór í ítarlegar rannsóknir

mér fannst ég vera svo hjálparlaus tveggja ára gamla dóttur mína hvað er að gerast Albert segir að læknirinn á læknavaktinni hafi skrifað atvikaskýrslu og sent hana áfram ekki fengust frekari upplýsingar um málið á Læknavaktinni í dag ég vona að þetta slys verði til þess að svona atvik geti ekki endurtekið sig það á ekkert foreldri að þurfa að upplifa það að horfa á barnið sitt

er mikið slasaður eftir átta metra fall við Skjálfandafljót í dag um hundrað manna viðbragðslið var kallað út vegna slyssins er við Skjálfandafljót Sunna er vitað hver atburðarásin var í dag já klukkan

karlmaður frá Ísrael á sextíu aldri

þar var ákveðið að þar lá hann í sjötíu og fimm átta hundruð þrjátíu og tvö hafa fundist látnir eftir öflugan jarðskjálfta og flóðbylgju á eyjunni í Indónesíu á föstudag yfirvöld óttast að þúsundir hafi látið lífið í hamförunum björgunarstörf eru nú hafin af

fullum krafti á eynni Sulawesi en enn er óvíst hversu mikið manntjón varð í jarðskjálftanum og flóðbylgjunni á föstudaginn talið er að tugir eða jafnvel hundruð manna séu fastir í rústum húsa enn heyrist hrópað á hjálp en engin tæki eru á staðnum til að hreyfa við þungum

almennir borgarar hafa grafið með höndunum í rústunum dag og nótt í leit að ástvinum sínum ung stúlka fannst á lífi í rústum húsa í borginni í morgun tæpum tveimur sólarhringum eftir að jarðskjálftinn varð margra metra há flóðbylgja fylgdi og eyðilagði nær öll mannvirki við ströndina í borginni yfirvöld í Indónesíu vonast til að Palu hafi

en ekkert samband hefur náðst við fjölda bæja á norðurströnd eyjarinnar í er staðfest að ellefu hafi látið lífið en þar er margra enn saknað

í morgun og segir mikilvægt að greiða úr þessari stöðu sem allra fyrst þungavinnuvélar verði fluttar

á vettvang í fyrramálið og þá þurfi að tryggja þeim rúmlega fimm hundruð sem slösuðust húsaskjól en þeim hefur verið sinnt utandyra vegna skemmda á sjúkrahúsum borgarinnar

er mjög illa farin vegna leka og raka starfsfólk hennar hefur veikst vegna slæms lofts og safnaðarstarf hefur verið flutt úr kirkjunni formaður sóknarnefndar segir að ekki sé til fé fyrir nauðsynlegu viðhaldi

ein af merkilegri kirkjum landsins Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins teiknaði kirkjuna hafist var handa við að byggja hana árið nítján hundruð og fjörutíu og hún var vígð árið nítján hundruð fjörutíu og níu kirkjan má hins vegar muna sinn fífil fegurri og undanfarin ár hefur byggingin látið mjög á sjá ástandið er ekki gott það er mikill leki

er kominn raki í alla veggi miklar skemmdir í veggjunum líka og rakinn er orðinn það mikill búin að láta mikið á sjá

eða ganga hérna framhjá þessari fallegu byggingu þannig að hún er kominn á tíma

viðhald fyrir löngu síðan og ástandið er farið að bitna á starfsfólki hússins starfsfólk hefur kvartað yfir

fundið fyrir ýmsum einkennum líka fólk sem kemur hingað kvartar þannig að við sáum okkur ekki

höfum fengið inni hjá nágrönnum okkar kirkjum og öðrum stofnunum í samfélaginu hér er öflugt safnaðarstarf þannig að við þurftum að færa mikið og við finnum að sjálfsögðu fyrir því hefur fólk orðið veikt já fólk hefur verið veikt hérna verkfræðistofa hefur verið fengin til að mæla loftgæði í húsinu og er von á niðurstöðum fljótlega sóknarnefndin ber ábyrgð á viðhaldi kirkjunnar Aðalbjörg segir að tekjur frá sóknargjöldum dugi rétt svo til að standa straum af rekstrarkostnaði ytra byrði kirkjunnar er friðað og viðhald þess því nokkuð kostnaðarsamt þannig að þetta mun kosta

viðhald að utan og viðgerðir við eigum ekki þennan pening sjáið þið fyrir ykkur

utanaðkomandi aðilar kæmu að þessu ríki borg

eða þjóðkirkjan það kæmi sér mjög vel og færi mjög vel á því þetta er sögufræg bygging og Guðjón Samúelsson byggði þetta hús þannig að ég veit að þetta hús

sérstakan stað í við árlega má rekja meira en fjórtán hundruð dauðsföll í

Danmörku til kulnunar í starfi segir danskur stjórnunarráðgjafi stjórnendur þurfi að hætta að einblína á aukna framleiðni og skapa þurfi öruggt umhverfi fyrir starfsfólk til að greina frá áhyggjum og vanlíðan sjúkleg streita og kulnun hefur verið mikið til umfjöllunar í íslensku atvinnulífi og heilbrigðiskerfi þetta er alþjóðlegt vandamál og hafa ýmsir orsakavaldar verið nefndir of mikið álag í vinnu

persónuleg áföll vinnuaðstæður lítið jafnvægi milli einkalífs og vinnu

lengi mætti telja

sé aðalástæða kulnunar í starfi í nútímastjórnun er áherslan lögð á að fá starfsmenn til að vinna meira og auka framleiðni

síðan á áttunda áratugnum er þá átt við dauðsföll sem hægt er að tengja við mikið álag á vinnustað líkt og vegna hjartaáfalls heilablóðfalls eða mikils kvíða og þunglyndis

ónæmar fyrir sýklalyfjum fundust í grænu salati sem flutt er hingað til lands prófessor í sýkla og veirufræði segir að þótt þær séu skaðlausar geti ónæmi þeirra flust yfir í aðrar bakteríur grænmetið var rannsakað í meistaraverkefni Guðnýjar Klöru Bjarnadóttur lífeindafræðings við læknadeild Háskóla Íslands og var Karl g Kristinsson prófessor

einn af leiðbeinendum hennar grænmeti sem selt er hér á landi hefur ekki verið rannsakað áður en menn hafa haft grun um að munur geti verið á næmi baktería í íslensku grænmeti og í því sem hefur verið flutt inn því mun meira er notað af sýklalyfjum í landbúnaði annars staðar í Evrópu farið var í allar helstu verslanir

innflutnings og dreifingarfyrirtæki

hundrað tuttugu og sjö úr íslensku var áunnið ónæmi fannst það ekki í íslensku grænmeti en það fannst í þrettán sýnum af er skaðlaus hún finnst í náttúrunni og er ekkert athugavert við að hún sé í grænmeti en hún er náskyld bakteríunni og salmonellu baktería með áunnið ónæmi getur tekið sér bólfestu í

þá gæti hún hugsanlega síðar ef við komandi þarf á sýklalyfjum

færst þá frá þessari bakteríu með svokölluðum frá einni bakteríu til annarrar og hugsanlega í þá bakteríu sem er að valda sýkingum karl segir að það hafi ekki komið á óvart að

bakteríur væru í grænmeti frá Suður Evrópu það segir okkur að það getur skipt máli að vita hvað við erum að setja ofan í okkur alveg eins og það skiptir máli hvert við erum að ferðast því við viljum kannski síður fjölónæmar bakteríur ef við erum á leið í aðgerð eða þurfum á sýklalyfjameðferð að halda segist enn hafa trú á

Breta úr Evrópusambandinu þótt samflokksmenn hennar segi að hún hafi tapað henni nú eru sex mánuðir þar til samningar eiga að vera í höfn nokkur óvissa er um framhaldið og Bretar gætu staðið uppi samningslausir stefna hefur verið gagnrýnd á flokksfundi Íhaldsflokksins í Birmingham um helgina ný könnun sýnir að Breta vill vera áfram í Evrópusambandinu þó er mjög mjótt mjótt á munum eins og í þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir tveimur árum hvatti í dag samflokksmenn

sína til að standa með

á lokasprettinum Larsen hóf feril sinn sem söngvaskáld og gítarleikari í

árið nítján hundruð sextíu og níu hann var

og alla tíð gagnrýninn á danskt samfélag og stjórnarfar hann sagði skilið við félaga sína í Gasolin nítján hundruð sjötíu og átta og hóf afkastamikinn

hélt fjölmarga tónleika hér á landi og oftast var hljómsveit hans Kjukken með í för hann á sér því fjölmennan aðdáendahóp hér ég sá hann á tónleikum á

Íslandi og þá hafði ég elskað hann áður sko út af lögunum hans

þegar mamma fer á tónleika á Broadway og kemur heim með plötuna

sem inniheldur náttúrulega hans stærsta lag sem

drifið mig út til Danmerkur að sjá hann á tónleikum til dæmis

fyrsti erlendi tónlistarmaðurinn sem deyr sem ég hef hlustað á af einhverju viti

byrjun árs vegna veikinda en hann greindist í fyrra með krabbamein í blöðruhálskirtli hann kom þó fram á nokkrum tónleikum í sumar hann var alla tíð samur við sig grófur en sjarmerandi sögumaður sem lét allt flakka

fór um götur Reykjavíkur í dag ungir sem aldnir og

saman í svokallaðri sem er alþjóðlegt átak til að vekja athygli á heilsu karlmanna sérstaklega krabbameini í blöðruhálskirtli og geðheilsu áhugamenn um mótorhjól í klassískum stíl klæddu sig í sitt fínasta púss og keyrðu um götur Reykjavíkur viðburðurinn var haldinn í sex hundruð og fimmtíu borgum um allan heim á sama tíma nýr íslenskur fatnaður undir merkjum don Cano er væntanlegur á markað í fyrsta skipti í þrjátíu ár hönnuðurinn segist hafa tekið tæp fimm ár í að hanna nýju fötin don

fatnaðurinn á sér sérstakan stað í huga margra Íslendinga hann var framleiddur hér á landi og kom fyrst á markað árið nítján hundruð áttatíu og eitt náðu miklum vinsældum á níunda áratugnum og seldust í ekki bara hér á landi heldur einnig í Noregi og fleiri löndum síðustu don fötin komu á markað árið nítján hundruð áttatíu og átta fyrir þrjátíu árum á fimmtudaginn var hins vegar kynnt með pompi og prakt ný don

sem er að koma á markað hönnuður er sem fyrr Svíinn Jan Jan hefur verið með annan fótinn á

áratugum saman en hann var yfirhönnuður hjá sextíu og sex gráður norður og stofnaði síðar

já ég

átt með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla dregur úr vindi og úrkomu norðvestan til síðdegis en gengur í vestan hvassviðri eða storm suðvestanlands annað kvöld hiti verður víðast á bilinu eitt til átta stig á morgun Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir við skulum sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins

það var mikil spenna á lokadegi bikarsins í golfi

Jóhann Berg Guðmundsson var á skotskónum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og úrvalsdeildin í körfubolta hefst í vikunni meistarar síðasta árs mættust í dag

arma á á Læknavaktinni í Reykjavík í gær stúlkan slapp með mar og skrámur en faðir hennar hélt að hún væri að deyja erlendur ferðamaður er mikið slasaður eftir fall við Skjálfandafljót í dag maðurinn beið björgunar í sjötíu og fimm mínútur og var blautur og kaldur þegar komið var að honum enn er fólk á lífi í rústum húsa í borginni í Indónesíu eftir miklar hamfarir þar á á níunda hundrað eru látnir

gætu verið helsta ástæðan fyrir kulnun í starfi segir danskur stjórnunarráðgjafi hægt sé að rekja fleiri dauðsföll til kulnunar í starfi en umferðarslysa í Danmörku don fatnaðurinn er kominn aftur eftir þrjátíu ára hlé hönnuðurinn vonast til þess að fötin verði

á Íslandi á níunda áratugnum þegar þau seldust í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

punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl